Mbulu ndie nkiguba ka tiko ndiamo ali mucele, gbebhe, konje, bhitakuli na kokowa. Ati ka sizoni kabika, kikibalaga kiguba lieli ndia akibikisaga kasu sente, sente injo andu ndia sa sasulilia bhaniki yabho ka sukulu injo bhesu kyepesieku bhesu poni bhuebale sini-sini.

Mbamba kindie kikiongiliaga lika nabhongi akietagisa kibhebe na libho na kakaka kilike nikikikomba naogusai buli nkpa mindia akiogiliagabe ontolie eti abhongosie kikalo injo abhe bhinjo

Ndia kidhuwa bazongo babuhegesebhe ndia bgananibhe na ndwali sya kabhondo ali nti kabhondo ali ndwali ndia kali na mubazi toli bazongo bakisikiyaku ndobho endindi ati no kesi babuhegese keka mwamrmbe nkali batekete ba nkebhele kabale eti akibhala zeni akozesage kapila dumbi injo akibha dumbi akimuyamba ndulu

Baniki banikyekali ka kyalo ndyasu alibhe kima bhiyai ndyabhakifeluwaga kolai nanga bhakiyaga bha bga liki kebhakaduwembe mwakasi sa bga limi bhaya bhagodha ka group ndyakakisobola meisabho nandibhekina bhaka kibhuidaga ka sukulu injo andi bizizbu ndyabhakikolilyaga ku

Keisa kima ndia madhiku sukali Ali samugaso nanga sukali Ali zidhi kakozua nkpa akipaga ndwali ndiakali namubazi ndi bha giaga ku ngu sukali sukali Mubazi kalibhe

Nabeni ogietagisa wogisage na libho mabena kudhakia ogisai obise ome ogole na pasi kudhakia golai obise kulungi ololage dou moti kedha dou bhali andulu olole ndiekina

Likilia zomba ka uganda kabhongi nanga akiluzaga mbinduka sa bwile bie eyo mani ka zika akisa bwile mazamba mbula kekasokembe nahabweki dumbi lieli na kima ndietolo ndie kikibala kakisobola enikanai kowasu

Ka miaka tano ndia akibha na kibhika injo akietagisa emi nibhe ninilialiki ndabho mabhonga hoteli ninili nai nini bisi mikia sente ndia akibheisabe nisumbe matoka dumbi nibhelie menjo nemi nibhe na bwomezi mabhonga

Bhakpa ndibha kali na kima ka ngongwa mbili diasu kikibhuyamba bhiyo lika ekabho ka sidha sidhana sa kubheisabe bhagodhe gulupu andia akisobola bikisa kabho mbagana anisabho kima ndia akisobola yambabho ka tolo ndia akibika

Hhh bizibu ndie kikikoliliagaku ka dhetaga na takisi hamui na bbasi ndiakokubanja ndiakokubanja ali ka takisi bhakibhubhikisagaku sini takisi ndio bhusemelelu likilianuku bhakpa komi namulu ini okudulanaga nibhabhubisiku makumi abili na mulutano injo ali kizibu ndiakokubanja

Bhakpa bhakibhaga nibhasemeleli bha nibhakikola mulimo sa lima, nibhakikola mulimo sa busubuzi, nibhakikola mulimo sa kwehanga-hanga andulu bhasobhole bhabhobhei nibhakigodhisa injo andulu ndia bhasemelelu bha nibhakikola andulu nkpa abhebei bhia nkpa ka inji ndiaki

Kingililia gbatikesa ndwali sa kabhondo bhakpa bhasemelelu bha nibhakiendeseleza kabha kedha okozese kondomu kedhabokozese kwelinda omwame nkali mindiako moti kedha kabha noibi eti okakozesa nkali oibe eti okakozesa nkali mi dia oibi eti ali bhebhe

Kiki toka kola kima sa hanulaga imamoti kiki toka kola kima sa tegekaga imamoti kiki toka kola kima sa ziba nti kyehululibhei ndibabetwgeleziyo amdulu kikole kima ndia kidhuwa inji ndiasu na kikula kulana

Ndia ki duwa muhikili abuhokaniye bakpa ndibaki ali kola mazima kandi ndia kikaba kolai akiteketa kubwe hululyabe bakpa ndi baki dumbi atodhe apesiye bujunanizibwa bakpa ndibhetolo ndibali ka kicweka injo andulu akole ndia kibudhedha

Kiki buyambaga biyo jibha eti kibi na mgeso la bhitwike ndiasu kindye kitukililiya ndia kebali kiuamba bakpa ndiba kakyesobola jibheti kibukolilia milimo ndiabho byaba kaikulu bya benko kibhuhogisilye kibu pesiye nkya sente koba noli nai ka kunda kibuyamba bakaikulu bya bhenjo omwogusikie kubhupesie mikia sente kabha noli nai ka kunda bhia nkpa ngbeku ka kyalo ndiabhesu yoho

Bitongole ka bika ka ngongwa mbili haaa kima ndia akikolaga zibe etii bhakpa ka ngongwa bha bhatungi kima sa bheisabhobe ali pesiabho milimo ndia bhakikola ali bikisa polojeliti ka kicweka ndia akibhubheisabe bhakpa na somesa bhakpa injo ali kima

Bhaniki bhalema ka sukulu bhasemelelu bhabhukingese na bhataidabho ka haa sikisiabhokumani lika soma ka sumbakabho ndia akibhuetagisibwa andulu bhasome kulungi na kilasezi bha alikage ndia akibhu ndia abhudhua bhaniki nibhakisobola godhabho ka kilasi

Nsonga ndia kokubanja masukulu poni bhadhakaga bhaniki nivhakidhuwq yabho ka sukulu nsonga ndia kebhali bia bhaniki bhakaliabho bhabhutwekaga nibhakitunga lima ndia bhaokudha masukulu nibhakikomabyabho ka sukulu eti nanga bhali na limi nsonga ndia kebhali bhaniki biabho bhtandika kola kima malijukana ibha anga bhabhililikaga ka inji ndia bhakali na sa makola ndia bhakali na lieli nibha kita dika bhusuma

Bhabhutuako bhakakubisiku mani kola ngeso zidhi osemelelu obhutukebe hhh otandike kolagana na ndibhetolo kandi obhutolie mazima kabha nakulemelelii oye obhunyegele bhaitu kikulu sini ali kubhuvhuabei ogbanane na dibha kikolga kima mabhonga